أول شى بتختار المكان الإضائة فيه مرة جيدة، <hesitation> يكون خلفية تبعوا حلوة مشان تبان بالصورة تكون واضحة، <hesitation> بنختار الوضعية اللى بيوقف بيها الشخص اللى راح نصوره، بتكون وضعية كريتف مظبطة مع الصورة ما بتبين الديفوهات بجسمه، ما بتبين أى عيوب بالخلفية بس.